عشان تنظفي الفرن اول شي تأكدي انه بارد تماما شيلي الرفوف وانقاعها في موية وصابون بعدين في وعاء اخلط بيكنج صودا مع شوية مية عشان تصير عجينة افرك العجينة جوة الفرن خصوصا على الاماكن اللي فيها دهون او بقع خليه لمدة ساعتين او حتى ليلة بعدين امسحي العجينة بقطعة قماش مبللة. اذا فيها بقايا صعبة استخدمت شوية خل ورش عليه وامسحها